<hesitation> achame tuga akachame ngokaik, sacham tuga koo amuu kona chego <hesitation> aluu. anyatwa asirte kopa, kopa parapara. Akokona moek achame ngokaik kora amuu kona mayaik. aas kona alde mayaik, anyoru rapisyek. Akaldai kora chilchilaik chepo ngokaik ara achame ngokaik ak tuga.